Taaliŋo, niŋ womaŋ jaloo laa. kabiriŋ foloo, kabiriŋ i ko jaloo doroŋ. wo mu deemaraŋo le ti. Wo loŋ, wo le ye. niŋ, niŋ senelaa mu, wo loŋ a la daranboo ti. Jaloo loŋ taaliŋo la daranboo ti. Mee taaliŋo danmaa te feŋ bayi noo la, a ye a muta, a ye a kelendi, a ye a faa. Bari niŋ a ye a la jaloo laa, ate fanaŋ senboo siiyaata muŋ ti niŋ i dunta wo jaloo kono, wo ka i muta le a ye i siti puru ate ye i domo ňaa soto noo. Taaliŋo la jaloo mu a la baluuraŋo le ti. taaliŋ jaloo, i niŋ si tara siiriŋ. i ye a je sio niŋ witeesoo ye naa, a ye bula a kono. Ate be tuusoo to janaŋ, a ňaa be a kaŋ. Bari i be ke la jaloo kono tasi, aniŋ witeesoo. <laughs>